Sabouné ηa a nafa nguébé gnani, sabouné an ηakhini téya, a nan npété ηankhi, a na gniramou ηankhi téye a nan topouni ηankhi haro konpo ηa woni sourana ti sabouné gna sou woyi soro ηala wogatini mékhétognani bawoni inta wankhini ti sabouné ya. Yogo yéyi ayi wankhini anta sabouné woutou ke ηa kéné gnan tokha npété ηa, sabouné ké yan katta mékhé nbakaηa, kéné yoguiy dan battéηa khadi a na kenkha beugaηa a na labandi siri nthiri. wona sabouné, wona kofou biréyé nokho ηa ayano labandini a na yonkin thiaha kinoya. sabouné gnani ganagni wo ga wankhini watou na lato bakoya wona katta télé nokhou sou nokhou bé ga liηo da. hadama remme anganagni anga wankhini ti sabouné a gniramou na labé, an pété na labé, an diguira na labé, angadaga nokhou sou soro kou gada ηori iwa tou nanti ké kamma, a labanté gnani. kha ganagni an ké ngana ro djokhé nta ana dji gna woutou a na sanpa douya anta sabouné ronan pété anti dianpé ronan pété keηa abada bada ando mékhé gnan bakka.